بهیر یوه اله جوړوي او ناڅاپه یې وخت ته سفر کوي. ځان سل کاله پخوا ویني، د خپل کلي پخواني رازونه کشفوي، یوه ستره تېروتنه سموي، او بېرته راګرځي. نړۍ بدله سوې وي، خو یوازې دی پوهېږي چی ولې. نو وخت یوازې ساعت نه دی، بلکې فرصت دی.